Pues ät manhpa't tza'mojmä' aveces mpa'tpatat tzat, y je tza'nij pues 'yakna'tzpatä por que mau peligroso, venenoso ja'kutyä kyä'syaju, pues papäktyä 'yajka'yajä jiko'yätäjkäjtzye na'tzpa, por que tza'nij mau peligroso, donde es nauyaca, ijtu ijtu tzat que nyäjayajpapä ratonera je'tij nyä'ijtu tumä como como imanh pero eso nyä'ijtu je 'yaknakojmä, atpamä nyä'ijtu baba, jety papapi'k jetij wyejpa je animal, nye'kti ä nye'kti manhpa animal je je tzani 'yaknakojmä ja'ku ja'ku musu ku'tä je ani je tzat, por que jetij pyinhpa kasyi, pyinhpa pyinhpa tziji', pyinhpa tuwi, pyinhpa hasta becerru tambien pyinhpa ja'ku kyu'tu, jety'pi'k alimentatzäkpa je tzat, por que jiko'ajtzye de na'tzu por que peligrosota'p, mau papäktyä kya'syaj tza'mojmä, jikotäjtzye natzpa jiko'täjtzye mpojyapya.